انا نشأت وانولدت بجدة، وكيف كان الوضع؟ كان يعني مرة عادي، كان مريح، كان منظم، <hesitation> كانوا اهلي مبسوطين ومرتاحين، ولا زالوا يعني <hesitation> بس الحمد لله انه كانت ولادتي ونشأتي في بيئة صحية وجميلة.